Ny holitsy lafa maiky, minondrano matetiky, na koa miandro matetiky. Laha minondrano matetiky, lignery tena amininy lafa mihetsiketsiky. Mazava hoazy fa lasa mandomando ty holitsy tena. Miandro matetiky koa iny manala raha maiky amy holitsy reny.